أحب قضاء ليلة في وسط الطبيعة الخلابة أكثر من الفندق الفخم. السبب إن <hesitation> الطبيعة تعطيك راحة نفسية غير شكل، وتحس بالسكينة والهدوء، بعيداً عن ضوضاء المدينة. التخييم في مكان هادي تحت النجوم، أو قريب من البحر، يعطيك التجربة مختلفة، وتجدد طاقتك. أما الفندق الفخم رغم أنه مريح، لكن ما يعطيك نفس الإحساس بالحرية، والإتصال مع الطبيعة.